Fomba raiky mba hialagna amin'ny fidorohana zava-mahadomeligna zagny ho an'ny ankizy ny resaka fagnanovana ny fanatanjahan-tegna. Dia tsara zagny izy mba hoe, <hesitation> tsara zagny izy koa hoe akagny no anondritana ananjy mba hahafahany tsy mirona amina resaka fihinana raha mahadomeligna mety hoe manimba ny hoavin'ilay zaza zagny. Dia tegna tsara zagny izay hevitra raika izay.